<noise> बाजा सुमधुर आवाज निकारेक तहनि मन ओहके बहलैना धुन संगित हे जौनकि हम्मर मनमे शान्ति लैना, चिन्ता कम करना काम करता । काकिककि बाजा हम्मर तहनि बहुत उपयोगी चिज हे । हम्मर <noise> आँजर पाँजर <noise> बहुत मेलके बाजा हैं जौनकि बाजाभरिन नाउँ यि मेलके हे मन्दरा, ढोल, मजिरा, सितार, सहनाइ, गितार, हर्मोनियाँ बाँसुरी, ट्रम्पपेट, झाँझ, साराँङ्गि, तबला, पियानो, आरगन, किबोर्ड, तन्दुरा हैं । यि हम्मर बाजा ति हमरे सुमधुर आवाज निकार सिकत होइ आउर हमरे हम्मर मन ओहके शान्त रख्खेक सिकत होइ । काहिककि मन ओहके शान्त रख्खेक तेहना मनमे स्फुर्ती लाइक तेहना यि बाजाभरिन बहुत भारी भुमिका रेहता । मजा ति हमरे हम्मर अपना मन ओहके एगदम रंगाचंगा करेसिकत होइ आउर हमरे हम्मर मनमे एगदम स्फुर्ती आउ ताजगि फेर लाइ सिकत होइ ।